كنفضل فالصباح ناكل شي حاجة تكون خفيفة بحال مطيشة مع البيض مع شوية تالخبز أو الفرماج أو نشرب معاه كاس تالحليب صافي